ଦର୍ଜ ସଂସ୍କୃତି, ଲେଦର ଲେଂଗ ଦେ ସାଇକ୍ରୀ ବହୁତ ପରୀ। ଦ, ଯଥୀ ଲୋକୋ ମାନେ ସମାନତା ଏବୋଂ ଫାଧିନତା ରେ ଵିଶ୍ଵାସ କରନତୀ। ଦର୍ଜ ସଂସ୍କୃତି, ଯଥୀ ଲୋକୋ ଲା ସଂସ୍କୃତି ଏବୋଂ ଫୂଲ, ଚାସ, ପାଇଂବୀ ଖାତ୍ଯୋ।